mal bisan gudddion dufeni bisan gar baharian it darameni bisanii kuninen laf mzima kabeten maan itani inaman mal sun, yaani gubba gugurda hama kabisan ee dandeni hingan ak mt kenya, <hesitation> mt elgoni mt <hesitation> kilimanjaroa gubole akanatan yabette achit irrit banna, <hesitation> yani bati inaman yaani binadamtit bare akasisun duradekeni survival borbadeni.